कैनेडा जो है ओ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एगो देश है| आऊ सीख मन बहुत रहते यहां के परंपरा आऊ संस्कृति भी वैसने है| जैसे दुनिया भर म संस्कृति फ़ैलिस है जैसे बोलूं त संगीत हो गइस सबसे प्रमुख आऊ पहला आऊ नच हास्य आऊ भी बहुत कुछ।